वोर्कोउत् रोउतिने तु बन्ने अमि एक्सेर्चिसे कर रोउतिने तु केनगे बनव प्रएमे? इतो अम तिमेतब्ले लोगर् मिलि बल इपो पन्ने। जितिअ अमि जितिअ फ्री तिमे द केमे, फ्री तिमे मत् अमि धोय् लोग् एक् गुन्द दिलो, मन पुन अमि अध गुन्द दिलो रुन्निन्ग् होत्। तैशोरे अध गुन्द दिलो हेरि स्त्रेस्सिन्ग् होत्, तने केनने वोर्कोउत् रोउतिने तु बनव प्रएमे। नेब वोर्कोउत् रोउतिने एनेगो होइ जै कि, एतो तु बसिच् हो एकोर्, तैशोरे नेक्स्त् नेक्स्त् जुन्तो हफ्त होबो, हेतु अह हफ्त होत् अमि कि कोइम्। अह हफ्त होत् गुते बन्ने तिनि सिदे इन् अमि हेरि कोइम्, अमर् अकोल् बहु गितर् एक्सेर्चिसे कोइम्, त अबिसोद् बकि हफ्त नेक्स्त्, त अह हफ्त होत् तुत् अमि हेरि कोइम्। अमर् भोरि एक्सेर्चिसे कोइम्, जते भोरि गित हो तिघ्त् होइ, करन् गुते त अबिसोद् हेरि छेस्तोर् एक्सेर्चिसे नेक्स्त् हफ्त तुत्, तने के हफ्त तैशोरे नेक्स्त्। तरे नेक्स्त् नेक्स्त् तुत्, गुते गुते बोदि तुत् अमि एक्सेर्चिसे कोइम्, ते तने के होइ मन, तने के एवने वोर्कोउत् रोउतिने तु अमि बनव पर।